कोलंबिया राज्य <hesitation> एक हजार नौ सौ तीस ते एक हजार नौ सौ छप्पन न्यू ग्रेनेडा मणंवाकून जाना असलो। एक हजार नौ सौ छप्पन ते एक हजार नौ सौ तेसत ह्या वर्षानी कोलंबिया ग्रेनडाइन्स कॉन्फेडरेशन मणंवोकून जाना असलो। हो राज्य एक हजार नौ सौ तेसत ह्या वर्सा स्वतंत्र जालो आनी तेंचानी राज्यक रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया मनुन नाव दिला।